ס'איז דא אפאר מינע היטן, <hesitation> ס'איז דא א היט וואס מ'טוט אן ווען- וואס ס'פארשטעקט די פנים ווען מ'וויל- ווען מ'גייט אונטער די זון ווען מ'וויל נישט די זון זאל שיינען אין די אויגן, ס'איז דא היטן וואס מ'טוט אן ווען ס'איז צו קאלט אז מ'זאל נישט ווערן פארקילט, און נאכדעם זענען דא געוויסע מינע היטן וואס מ'קען אנטוהן פשוט יעדן טאג.